Raha mahakasiky e pingouin aloa izy aloa de za agnisane biby mahadigny nara izy io satria da ame glasy n'agny izy mipetraky f'izy zashe sy de haiko loatry akoignaia e mahavy enazy mahadigny nara io fa zavatry zany sapako fosiny efa agny koa zany e ipetrahany io manko simisy ame tany mafana fa ame tany manara evao efa agny koa zany e mahavelo enazy